मेते लगद कि आजे तारीख मां आप के दगड़ि भि ब्यो छिन कना, त सबसे पलि अपणा बारा मां सब कुछ सच बतौंण चेंद। ते से क्या व्हंद कि कुछ भी दिमाग मां यमण्यें दोगलि बात नि रौंदि कि यो यमण्यें व्हलु, स्वो तमण्यें व्हलु। आप अपणा बारा मां सच सच बतै द्यवा, सामणि वला ते पसंद चि कि नी चि, स्या बादे बात चि लेकिन, आपते अपणा बारा मां सच बतौण चेंद।